Ny lo- ny loko manga maizina zany a loko manga zany a no ahatsiarovako ny tablier tany am-pianarana io loko io zany satria ohatran'io ny lokon'ny tab- ny fanamiana tany am-pianarana. Ny loko manga zany ohatra ny hoe maneho mitovy am'lokon'ny lanitra ihany koa de mampli- <noise> mampiseho fitoniana ihany koa ny loko manga, tsy de misy hoe olana be amiko ny mampiasa loko manga.